Alura mi la vesta ch'a më pias dë pi al e cula li comuda cume le tute da ca përché se völe andé curi l'as la tua e a va bin, se völe ste ën la ca la tuta a va bin, se völe sörti fora cun i amis e 'na storia e l'auta la tuta a va sempre bin cualsiasi manera che völe völe andé fe la tuta al e la miglior coza